Hewan yang paling lambat yang sa tahu tu <hesitation> kaswari. Kaswari tu yang sa tahu de lari juga lumayan cepat. Trus <hesitation> ceetah juga de lari lumayan cepat. Trus hewan yang paling lambat menurut saya tu siput. Sifut-siput ni de jalan saja tu paling lambat, tambah dengan kayak ulat-ulat begitu. Ulat-ulat juga dong lumayan ini. Trus kalo kaswari ni, de cepat trus de kuat juga. Jadi kaya untuk <hesitation> kejar de pu mangsa atau makanan itu de lumayan linca juga. Sama juga dengan ceetah. Ceetah juga sama- sama cepatnya begitu. Ceetah, harimau. ular moni-moni juga menurut sa de cepat. Kalo misalkan de rasa terancam begitu itu de berenang di air tu lumayan cepat skali. Dengan elang. Kalau elang ni sa tahunya cepat tu karna de punya gaya terbang dengan <hesitation> menerkam de punya mangsa begitu. De pu cara ambil de punya makanan itu kaya cepat sekali trus. De lumayan kuat juga sih. Jadi de pu cengkraman ke dia punya makanan itu juga kayak bikin de punya <hesitation> makanan ini tra bisa lepas dari da punya cakar begitu. Trus de cepatnya tu karena masuk pas de, contohnya de mo ambil ikan, ikan di air tu itu bener-bener kaya macam sekejap mata de langsung pindah dari situ. Tapi selain itu juga yang bikin de cepat tu de punya sayap yang besar, yang sa tau sih. Terus, iyo, itu saja yang sa tau. Dengan <noise> <hesitation> kalo ular moni-moni paling de, apa e, cara lingkar dengan cara menghindar dari de punya, <hesitation> menghindar dari de punya ancaman begitu, itu de berenang menurut saya lumayan cepat, sangat cepat, kalau di dalam air. Jadi, hewan yang menurut sa cepat tadi tu hewan-hewan itu, elang dengan moni-moni, harimau, cheetah, kaswari. Terus kalo yang paling lambat tadi tu, yang paling lambat sekali tu menurut sa. <hesitation> <noise> kura kura dengan <hesitation> siput. Siput yang memang menurut saya paling lambat sekali. <laughs> Kalo kura-kura, kalo kura-kura sebenarnya masih di atas siput sih, kalo menurut sa e, karena kalau kura-kura mungkin lambatnya tu. Di dalam <hesitation> di atas air <hesitation> di atas, di darat saja, di darat saja yang da lambat, tapi kalo di dalam air menurut sa da lumayan cepat.